Gny fahafantarako gny fomba fiasan’ny frigidaire zao <noise> izy manampy am’le sakafo le atahora ho simba regny mba tsy ho simba. De lafa anao am’zay mampiasa anazy, izy tsy tokony tsoatsoahanao am'prizy io mihitsy izy satri iny le mahatonga anazy- manome anazy an’le nintsy. De mila atao madio koa anao rehefa mampiasa anazy agnatiny ao.